لو سمحت ممكن انك تدلني على اجرب مكان فيه مركز شرطة ما اعرف وين اقرب مركز شرطة هنا وانا هنا اول مرة ازور هذي المنطقة وماني من هذي المنطقة انا جديد على هذي المنطقة وابغى اعرف اجرب مركز شرطة من هذه المنطقة. ممكن تساعدني لو سمحت